<hesitation> Ka- za ndraika managna kiraro miisa dimy akeo. De izy dimy io a- amin'izy dimy io, roy amin'io a tenisy zaigny hoe <hesitation> aroy am'tenisy io zany raika amin'io zany a indôsiko magnano sport de raika indôsiko mamonjy a événement, de telo ambiny a mocassin, mocassin io a <hesitation> findôsiko mivavaka zany tegna fampisako ananjy de ohatra hoe misy réunion de famille.